Edian bho̱ ezoor no sa gha bho ughol bo ma arusu odigh kere kere ara aboom bho no sa gha ma rusu ta laka ebha ebhugh ezoor ke ezo bho ezoor no sa gha bho etede arusu bho usa to pira ni ologh osa mibam ana usa mibam pana psu gmuron, ootol, ibha eed, itol eedi is a peedi ootọh, eedi itol ibele peedi omira ologh to guugh ohho omina osa mo gbe bhiomizal amen ologh a bobh ipa bho no saam gha ma bobh benaan, amem nosa ma bobh, po osa ama- bobh olo to logh alogh o use ena ologh alagh osa ikere odigh ama- bobh o use uliom ik in odigh olo omiind non ezo bho usa bho to pa bho to pirani otol, notol obele po logh gh obho, agungh ana ubele u logh to aguugh obho pana okpasi pana ologh amnum, ana usa neebhut obam ma men pana ologh amunu, ologh ayo, ologh alagh, o logh abobh. Ologh izol to logh obho ana usa kua ibhul amuum obho isor pa ana na awuuy onuma ne eghunoru onuna ne eghun otu- onuma na le, kir no min sa gha onon ezo olo no ipe bho ibha ana ubhira usa iisu, ibhul ibam pa ana na osughuron otol, atok pana oseghe onon odigh amunu ibha idi ma red dobhu dio ibha idi kma keto bho age is amuum obbo, pana o use pa bho ibha arouy abekeeny idighi na bodii tu noghooy ra ddighi ne zour obho pana ose ipa tho, lpa bho pana obigi ari ina, erede arooy ne use inam erede na ra alkenegh eedi ne use ne akenegh ne us enam, ne use ena ebaram nizol tologhi obho ki totulughi momeedi ki to oja amem usa obele, ne bila, po no obhor ó.